வரிக்குதிரைகள் மற்றும் குதிரைகள் இரண்டும் சமமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை, ஆனால் அவை தோற்றம், நடத்தை மற்றும் தழுவல் ஆகியவற்றில் தனித்துவமான வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இங்கே சில முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. தோற்றம். கோடுகள் வரிக்குதிரைகள் அவற்றின் தனித்துவமான கருப்பு மற்றும் வெள்ளை கோடுகளுக்கு அறியப்படுகின்றன, அவை இனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களிடையே வேறுபடுகின்றன. குதிரைகள் திட-நிற கோட்டுகள் அல்லது கோட்டுகள், புள்ளிகள் அல்லது திட்டுகள் போன்ற எளிய வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளன. உடல் வடிவம் குதிரைகளுடன் ஒப்பிடும்போது வரிக்குதிரைகள் பொதுவாக சிறியதாகவும், குட்டையான கால்கள் மற்றும் கழுத்துடனும் இருக்கும். மேன்ஸ் வரிக்குதிரைகள் நிமிர்ந்து, குறுகிய, மிருதுவான மேனிகளைக் கொண்டுள்ளன, அதே சமயம் குதிரைகள் பெரும்பாலும் நீளமான, பாயும் மேனிகளைக் கொண்டிருக்கும், அவை தட்டையாக இருக்கும்.